Biineho empondu, empundu ziine amagezi mushaawe. Empundu ni nk'abantu kandi itwe ahi twakuriire, empundu zikaaziriija, zikaaziriija ku- kwiba nk'ebicoori, kwiba eminekye, bira ziriija kuziiba murutookye. Ahaakuba ahi twakuriire ni hiihi n'eihamba, bararyeta Bwindi tindamanya wa orarihuriireho, hariho na muha, muha, muha twatugireebaga twaturiisize, muha ziraasa kwija zirenda kurya nk'obwana bw'embuzi, konka ziine amagezi, ziine amagezi mingi muha erakubuzaabuza murama mbwenu eraringa twatu bumwe tugiraga ngu shana ninkaza waaringa, erabariga muhugire. Naaza kushanga nshange yaatwire akaana k'embuzi, nibyo bikooko ebindamanya, hamwe n'ente, n'ente nazo ziine amagezi. Ente, nyowe shwenkuru wangye na dady wangye bakaabiine ente turi bato mbwenu oramanya eby'okuza omu kyaro, so ente eraba erakumanya, ente y'etarakukunda, eraasa n'okukubinga, n'okugikama tiwoogikama so ente era eramanya abaragitwariza gye n'abataragitwariza gye ere erabakyenga. N'ekindi, nkaba ntaramanya ngu ente ziraba ziinemu abanywani baazo omu nte, oshange ziine akakungu so oramanya ngu egi nte rushere, nimunywani gw'oha, gwa kahuuku nkabaso so orareeba n'ebikooko biine amagezi mu bikooko ebiranshemeza ebiri domestic, n'ente nayo erimu.